Oli babé néni uriboor nucaméén bu gasontéén gariib gagu; néni néramba nuriboré, babaaj utooj waan nak utogooñ wo ukook to jambi fasimi futééy memeek; mais néni sundo nuriboré, aw bémundum utaas to jaraam sét, nutito jaraam hay, kinding uŋorul bubébéni ukan to nukook; oli babé mé inja usontéén mémé gariib.